विश्वभर के आदमी सब मनोज्जन करेके खातिर एक ठाउँ से दोस्रा ठाउँ मे जावेला जैसे कि एक देश से दोस्रा ठाउँमे घुमेके खातिर रमाइलो के खातिर यि सब घुम डुल्ल ऐकरा खातिर एक ठाउँमे दोस्रा ठाउँमे जाएके खातिर उसके साधन के आवश्यक परेला जौन साधन ऊ अपनो चल्ला सकेला उसब भारामे लेसक्ला यि कारण से सबसे पहिला ऊ सब के भारा लेवेके खातिर भारामे गारी लेवेके खातिर नागरिकता देखाएके परैए, लाइसेन्स देखा एके परैए । यिसब पुरा होएला के वाद वादमे पैसा देखेजाला । कौनो कौनो घण्टा मे साधन देवेला - कौनो कौनो दिनके देवेला उहेसे विदेशी रहो चाहे नेपाली रहो चाहे के भरो कै नो देश जाके प्रकृपा त एउटै वा जौन गारी भारा लेवेके वा कार जैसे दिनके भारा लेवेके वा त उतना समय मे ओकरा पुगादिवे के वा । आ यि सब सजिलो के कारण से एक ठाउँ ने से दोस्रा ठाउँ जाएके खातिर एके दिनमे बहुत ठाउँ घुमे सकेला । अपन कार होएलाके कारणले या त भाडामे हुने के खातिर से कौनो काम सजिलो होवेला । यि हे से देश हो विदेश हो सब आदमी सब भारा लेके अपन काम काज ओरियाकि अब ऊ कार फिर्ता देवेला फिर्ता देला के वादमे ऊ पैसा तिरके तब निकलाई । यि हे तरीका वा कार भाडा मे लेवेके ।